Agaa baarii boatoi ua <hesitation> o huraboroo boahe'a tahiro a baia oiraarei o hurapitee, bisio pita bo birabira baarii bo toku'ui kaukau, bo tai'o haia tapioko toku'uro haia ori'ii'a haia bo birabirarori a baia bisio pita kakau oira hurapitee. Hioko'i oru agaa aga bo tabirrori pita aba- haaraaroo to'apitee ariroha kaukau sa <hesitation> eakapita huku- haa'ohe oo kaukau- kakau toku'u kai kakau boroko. Bo ahe'a birabiraro a baia ia huraepa oiraare ii'aa ii tabiriri bisio pita airaba hukubuu pirio bo kirako'oro boorii hausiki. <hesitation> oiraarei oru'oo hausiki bo birabira'oo bisio pita VHV, ua airaba aba- hareeroo booriire hausiki aira rukaato uropa bisio okuu koburaba'oeea oo'ore bo riari, piroraba abeehara baarii hausiki piroraba abraahara hausiki pekaa haia oo'ore oari bisio pita uu birabira- hara'itei eretei'oo oo'ore VHV. Hioko'i bisio bai hokoe hokopepaa boo'ore hausiki pirp- piro- piro uu peka reoreobohara pirio rukutaapiri bisio, heetaasio, sa aira tarai'ohaapeu bisio ii'oo oo'ore bo riari a oirabeea okuu asi'asi a oppitee. A pekaraba arehara- a pekaraba areehara oo'ore <hesitation> birabira- hara'iripa boorii oiraba oo'ore bo riari. Iiba hioko'i ua oira kekehara bisio A baikasibaa sa o hurapeu a baikaisibaa sa o taupaepu oo'ore bo riari uu ia opaeea boorii oirarei oo'ore <hesitation> hausiki. Bo tabirirori roo'ore roga- hara'ita bisio rogaroeea taraba abapeehara boorire hausiki, taraba abaraahara <hesitation> bisio ro kaiebaa oo'ore uu bo roga haa ori'ii'aa oo'ore peepaa- haararo a hurahareero aira kitapitee pirio rukutaapiri. Hioko'i aira taupahareero oira sa o keikeiboo oo'ore bisio ei roga'oo abaroea roo'ore roga- haa'ita o boorii bo rukutui baire boo'ore hausiki. Ha bo birabirari oiraarei oru'oo bisio pita airaba birabirabuu pirio bo riatai boorii oiraarei oo'ore <hesitation> airaba hukubuu pirio bo riatai boorii <hesitation> bo rukutuarei aira taupa'uropa oira hurapitee oru'oo <hesitation> gurupu tahiro hitaka bisio pita boorii ouhara gurupuro. Bo rasuro aarei aba'iihara hioko'i sa o ouiiboo oo'ore boorii keharoo aira taupabohara boo'ore oiraae oo'ore bo hukubuu'oea haia <hesitation> bo kepai'oea airaba prio obira'auroria. Ha bisio hokoaba oo'ore <hesitation> ei tahiro'oo boori boatoi o pirore ue'eraahara sa oira huraiboo sa oira rerepaaiboo oo'ore bo ai'o haia eipa'oo aira taupabohara pirio oitaa bisio rui'aeea pirio oitaa boorii boatoi piro <hesitation> tapa'iobohar kai piro kita'iobohara oirau oo'ore bo ai'o. Bisio uu, bo birabira huraebaa oo'ore. Oari o abaia oiraarei kominitii gavman bisio pita Aanaa o ia ioka tarikoupa sa rasu'ie. Ha ii'aa ii- ii rasubuuri <hesitation> a huraebohara ioka taupapitee hioko'i pirio bo riatai piro eapaa- hareeroo oiraba ii'aa. Bisio <hesitation> o kita'iobaa hita oo kita'iobaa Aanaa oira oo'ore eipa'oo ia baikasibaa sa ioka taupaeu. o piro eapaehara o oupitee oo'ore boorii keharo sa aira taupaeboo boorii boatoroi pirio bo kirako'oro haia heua pirio bo auba piro bai huku- hareero rohearei oo'ore bo rukutu